Tarihi lesdi mai kanjum on mahol berlin je senditi fuuna be hirna lesdi mai. mahol mai mangol masin je senditi lesdi mai.